<hesitation> Ho anahy manokagny zany e sy de haiko loatry hoe e ronono avy ame biby evao ve gn'ansoina hoe ronono fa re fahitako enazy zany refa fosifosy akoinio ka mamimamy izy da ronono agnaby e fitre- fieritreretako anazy raha aminahy manokagny da ronono evao koa gn'avy amegn'avoine sy gn'avy ame sôza ka fa sy voatery gn'avy lata ame biby evao.